آآ الحيوان اللي نفضله وهو حيوان الأسد، يعني شوفي حيوان مميز عليه باقي الحيوانات وآآ كيمتل الشجاعة والقوة وحتى يسمى يعني ملك الغابة، فهذا لشفط له.